Ni waati nɛ wami yɛ cunu tete mina poyezi na ɓa nucoza mina wa de valɛri poesie na ho poesie yawe be ɓa nucoza ho poesie punu o yawe siyan o yawe zun biyo lo naso wa woro biyo aro naso co'o um a ni curulu yami awe poesie ji ni waati so mɛ sisanɛ wa mi yɛ cunu tete wo mina peo- poyezi na ɓa nucoza a plus attirer a mi nin wari a- a mi nin wari donc ɓa temps nina ɓa se awe ara livre-ra awe weyɛ weyɛ ho bio ni wari ma jira dɔron ho mu ɓa ma'o mina